<hesitation> Kolumbia ero hetu ram vod ram ad haunea. <hesitation> Anuon puin dirisum palia tanga song nijianita vui tina. <hesitation> Vo tuijian dong neem eem eema <hesitation> kum lei hola tanga kum topla pangtengian ro tuijian dong tina ne. <hesitation> Kolumbia om boruak i anuon eem eema atuven tagin. Atisea tak eem eema vun ta pohian alos tra eem eema. <hesitation> Kolumbia om namun hi <hesitation> asana vangian ro tuiji. <hesitation> An munem eem eema <hesitation> an boruak pohi atian tra eem eema. Misuram moruak ang daw hian. <hesitation> Tsem tam ti ganti ang dihi. Toh hiu hiu ze le ne. <hesitation>